भूपेन, मैं तारे ती सच माँफ़ि माँगन कर रहा हूँ। जो खोईब भी होयो, मोजुन्या है। तू में से खाजे माफ़ कर दे, ती बार लू रहो से। जो चूती गलती मारित होतली, नि तारे ने तारे मेडमन गलती होतली, मारित गलती होतली। तू में से खाजे माफ़ कर दे, ती बार लू रहो से। जिन्गी भार तारे पर जुदार रहो से। अपनी दुष्टी बच्पोनन दुष्टी है, ते हसुनी होना चाहिए। तू बस में से खाजे माफ़ कर दे, तू भी गलती हो रहे, तू तारे मेडम जाने, तू जाने बागों, अपनों से दुष्टी बच्पोनन है ने, ते माफ़ कर दे।